Am jaa buraan kaa itaram nu kan ŋon̰aa kaa annnaa ti yaanii nilee kimbirtee aday itaran yaanii ŋon̰aanu tatar taani itaram nu kan ti, wey itaram worŋoonu kaŋgu jul mii nefis neneenu mii andaka yaanii muutaram laanugu owol kay kelee nun wada nondroŋoka ta kay yak mii wada nondroŋoo tiŋ jaa wurŋan mii gu itaram wir tee ti, wa nafis nenee nu wada nondroŋuu nu yaanii, ŋaasuŋun tiŋ nondroŋtee nu, mii kaŋ n̰ilik laakaa n̰uu nun kanji nun n̰ilik laa kaa kijii nun kulak giiteeti, kijii nun kulak giitee waŋ jaa ile kaŋ mii n̰ilik ti dukunoo kaa n̰ilik taa tenee nun tii kan zaamal siŋ kanaa kiraa tasu, kanaa yowoo taasu amal tenen tii kan kokon, mii an lutoo nee kaa n̰ilik ti su hagar zan, chaawar siŋen chewirek nenegin ndayan, aasuŋun wujaa kaŋ chammaachik worŋok wak jaa kaŋ mutawasit umur nun ti, annak ta laa kaa chammaachaa nenen kan yani waadik kin, layaa nun kaa, tigidaa nun kaa, marat nun kaa aafee nun kaa, dumman tii waŋ kan mii gindatee ti. Aasuŋun laka waŋ kaa mii kan bar yak mawaakif yak laayaanun kaa tigidaa nun kaa gusaanaanun mii kaa waŋ kaa wusayiktee ti, aasuŋun garaanu wey layaa nun taa kaa tigidaa nun kaa morŋoo waŋ jaa weyiŋ mii fara ti nee kolii tar zir lir ta tar zuŋoo yaanii, kalak nenek nisik ti tar zoŋoo luk naa kalak ti tar zoŋoo, lir naa kalak ta tar zoŋoo muchoŋ ta n̰aamaa, kalak nenegu un̰arka milii ta layin, waŋ dumman majal waagin gindatee ti, wujaa layaa nun bee jaa kut duŋoo, karaa kut duŋoo, aasuŋun mardan ta guyoo, baŋiyak an ndarfanaa, ayi lutok ndukunoo yaanii layaa nun, uyoo ta kenee yaanii kaŋ nenek nisik an tafayaa, annaa nun mii kaa yaanii waŋ kaa mii kan wusayin tee ti, mii kaa jaa waŋ kan majal waagin gusayin tee ti, aasuŋun bat da yaanii «hesitation», waŋgu gesip siteeti, aasuŋun wujaa kay yak umur wenin kullisir nun miigin ner kullisir waa kaa, waŋ kan kokon nefse sifat, sifat yak kay niniŋaa kan gidrin kaa, kay chammaachaa kan gidrin kaa, kar kay kulisir kan kaa gusayin tee ti. Iitaram zitee misil kay waŋ muŋ taa nokoy ti, kan nuŋ naa umur nun nagin abba ti, gun abba aasu guritee ti, aasuŋun aasuŋun iitaaran gadam nindriyar ka filan waagu muutaram ti, aasuŋun walaanu manaa ti weŋumarhalak ŋon̰oo ntigo malharak n̰onss wak waagu taran jaa. Wey marhalak waa gin yaanii naja zir annaa ti, asiŋen talaka ta ŋon̰an kaa, itaram nu kaa aasiŋen tay tire. Woo mawduu mbir waŋ tay tirŋetee wey, filan waagu muu taram ti, wujaa mboŋon̰ tee waagununu, dumman ti, n̰iŋ itaram ndirtee ti, ndoŋon̰tee ti nuŋ itaram ndirtee ti ndoŋn̰tee ti, jaarak nenegu itaram ndirtee ti ndoŋon̰ tee ti, chammaachan kaa, kolii kokon̰iin kaa, menjerfeltun kaa, kokon̰ii kelee tin̰iŋgutuun kaa, kamban̰ii kelee tin̰iŋgutun kaa, jamaa hillek gin nan kaa, jaamiyek gin nan kaa, mesiigu melen kaa halwa gu melen kaa, laptan melen kaa asuŋ waŋ kay waŋ dumman idaarak gu melen kaa, dumman mboŋon̰tee ti itaram mbirtee ti. Holwak gu melee nu kalak nenegu naraanu wey waŋ kaa mii mutaram laanu, kalak nenegu kaa hor raba su hor giraa nansiŋan aaworoŋte, lokol melen kaa gagaanu, meesek«hesitation» aa wirgu jaa, nasaaraa kelee kanaa gernindrigu ti, tii kaa raahap su, itaram su, kaŋ menik tan su, annaa drep ner narak tan su, itaram su zin kalak nenegu tii kaa intaba siŋen taalin nun yaanii hor alam tondroŋ tee ti. Wujaa ikaanak nduu an ndeney kaa, kalak nenegu ta teney kaa, luk naa kalak gu ta teney kaa, lir naa kalak ta teney kaa, barik kay dawa ir waagu laptan ta wiri, n̰aaman laptan nun gagaanu tii kaa itaram ndirtee ti bee baŋiyak ti tenee kaa, haa. Tabuk an teney kaa kijii an teney kaa, dariŋ an teney kaa dawaa munaazin aŋalak saŋalagu an teney kaa, aasuŋun tifin an teney kaa, kijin an teney kaa, koyee an teney kaa kasin̰ii teney kaa, bon̰u an teney kaa, kanan tenen kaa, satan̰ii teney kaa dilmigu teney kaa, aasiŋ kar kuligu an teney kaa, maasan gu an teney kaa, jaan an teney kaa, waŋ dumman intaba siŋ dawa tirtee ti. Aa siŋ karan wey kay jama kelee bari gin zey ugulak gin tata kaa kalak nenegu n̰ilik an met enjii ziw tirndaa kaa, «hesitation» menjii tandaŋandaa kaa, dee tandaŋandaa kaa, ber tandaŋandaa kaa edisii tandaŋandaa kaa, dumman tay siŋen itaram nenee nun ŋan̰aa nenee nun dabaworoŋtee ti, aasuŋ wey aasiŋen kar motuwok gin tiyookaa motuwok gin ner farjen kokon, gulen kokon, haa tasun kokon, bitagin kokon dumnan, kokon dumman tabar sun aasuŋ tujintee ti. Wujaa ikaanak ziraa nun tata kaa, wanaŋaa tite tee tiday kaa, esee titetee tiday kaa, kuchumuu titetee tiday kaa, lodoo titetee tiday kaa, kawal tay toroŋtee tiday kaa, mawaadii waŋ kaa dumman jama toro, bitagu yaanii osur nu dumman oburtuŋuloo ti teenee kaa, feelee ti tenee kaa, kawal ti tinee kaa. Kokon ikanak muliihiyee ti tenee kaa dumman nadaf sun jamal toroŋ tee ti, hor nugu n̰aaman hawan nugu jaa yuu woroŋtee ti, wujaa kokon wii bitagin ziraanun bar naaniyaŋ windrii ti bar naaniyaŋ worŋoo jaa windrin tun kaa, basal kaa, lodoo kaa, muliihiyee kaa, kaarot kaa «hesitation» andran̰ii kaa, basal kaa, fijil kaa waŋ dumman windrii tee ti, waŋ jaa tiŋernu ile kokon bitagu trufunun, kaari ner haa luwaanu tattaman gulee wuran kaynu barigu gudurak melegu muter wir esens kan hedim niregu mbok wiri nambaynu gulee karaa kan wuran rembii wirin kan njake, adat kan adil su gulen tuŋun tandaa naa, njek, njeke aasun bes ta yaanii chahar, chaharen aasuŋun yaani wuran basal nu kaa tum nu kaa n̰amsa wujiki.